Matundu, matundu ghairima iki- ikughenja uirwe ichwa kichaa. Mira matundu gwairima ughenja pia uwichwa kindo kiwichwa. Kindo kyaharima ikuendia kichwe kindo kichaa ni ighira mborere. Ukaghera mborere hata uheri matundu maisha yakwa mecha. Mira kwairima ighira matundu kunaghira mborere yairima vunja kikoshekiao. Henachio henaa mborere ichiendwe ni nichemba ngoo yapho iyele. Naa ichemba ngoo yapho ichichembwa na matundu yo, ngoo ichichembwa ni mikalie. Henachio mikalie micha yairima ichemba, mire mari- ndarikono mecha ikila matundu. Matundu yairima ughenja i- ingenja findo fidu fidu hena miikalie yapho mera ngoo iwa njicha hana hi- hiyela ngoo ni mikalie amwe. Henachio matundu ghahire nuthu ya chemba mikalie ve michwa micha, kana ichemba mikalie ive mivichwa. Henaicho miikalie micha ichufuma hena ngoo ya mndu na ichemba ngoo ikaie ieliye. Henaicho ukashigha ku- matundu yakakuchembie mikalie ve micha, viri kuroure matundu mii kalie ya kondeka. Henaicho nikee ba ukashe niikalia micha, thehemu ingi kuliko hena matundu. Matundu iwe ni matokeo dughe kuthaosha kwangu upate findo baathi baathi fehirima kuhinja nam enamikalie. Mera feirima mavogho kuthababisha ughire mikalia micha.